﻿Eibikiro ryesente nomwanya ogu abantu bingi barabiikamu esente zaabo kugira ngu zitaza aha katezo kushanga nkabashuma barenda kuziiba, hakuba nga waaba otatwiireyo sente zaawe orabaasa kubugana nkabashuma ahamuhanda bakutemure kandi oshange kyakuteganisa kwonka wakwaata akasente kaawe okakateeka mu bank, orazibiikayo nomwaaka gweena nobu yokuba emyaaka ikumi akasente kaawe kagizire ki kariinzirwe gye katiine ekiri kukateganiisa, kandi ekindi mwibiikiro ryesente orabaasa kwihayo ka loan kakuyambe kugira ki, kukora nebindi ebyoragira ki, ebyoretaaga. <hesitation> Ekindi neinga ogundi mugasho gwibikiro ryesente abantu barabonamu emirimo nkaabo abaraakiira abantu abarija kubiika esente, abarakora ahari za karimagezi kugira ngu emirimo yeryo eibikiro ryesente etambure omumeisho etiine ekiri kugiteganisa